أصل الكون موضوع مثير للأهتمام نظرية علمية معروفة بالأنفجار الكبير وتجول أن الكون بدأ نجطة ذات كثافة عالية ثم بدأ يتمدد من جهة دينية في ناس يعتقدون أن الكون خلق بواسطة قوى إلاهيه هذا الموضوع بيضل مثير للجدل والنقاش على حسب المعتقدات المختلفة.